कम्पुटर प्रिन्टर भुणेको कागजमा लेख्द्या अथवा हमरा फोटा छाप्द्या एक प्रकारको मसिन हो । जव कम्प्युटरले प्रिन्ट गर भुण्या आदेश पौन्छ, हमले आदेश दिनु, तैपाछा उइले कागजमा छाप्दु सुरु गरुन्छ । प्रिन्टर भित्र नानो सुयो खालको हुन्छ, जैले छाप्दाकी लेखा आवश्यक पड्या मसि छाडन्छ, अब प्रिन्टर फरक खालका हुनान्, कोइ कालो मात्र प्रिन्ट गरुन्छ, कोइ रंगिन लै प्रिन्ट गरुन्छ, र हमले प्रिन्टरलाई छाप भुणिबटि आदेश दिया पाछा तैले विस्तारै कागज तानुन्छ आफतिर र हमले दिया अन्सारको मसी छनौट गरुन्छ, मसी हालुन्छ, अनि तै पाछा प्रिन्ट होइबटे भाइर औन्छ।